Koa raha mahasamihafa sevaly ndreky zebra ndreky zen̈y, irô se- sevaly àby io zen̈y tsisy raìoraraìora io zen̈y amin'ny ain̈inany fa irô zebra àby io zen̈y misy zen̈y. Misy araiky tsipitsipiky jôby in̈y zen̈y ndreky malandy àby io. Aviô, ino koa zen̈y raha azo volan̈iny? Finan̈an-drô zen̈y, irô zebra àby io zen̈y eribivôro mihinan̈a ahitry fa irô sevaly àby io zen̈y mihinana ahitry koa zen̈y irô fa tsy ten̈a zen̈y zen̈y ten̈a ny fôto-tsakafon-drô zen̈y.